Ntāa ngó dií ne taneí kakui ñuu no ñūu nkó ne ñoo nakóō neru í na ne vin véi viin vin véꞌi kakaxete di ñuꞌve kaxete dɨ kakadama nerúvi fēbrerú ne í na ne íkanadamascu febreru ta kainákaꞌn ó ne kanadama yoó kanadamayoó ne un ndui ine iꞌni un ntui ne viin ɨntui ne kakɨ̄ꞌɨn dāvi tsí nga netí na íkantaka nɨɨ̄ kuiá puest kantáká nɨɨ kuia ti duko dɨ kakɨꞌun ntakaxongo nɨɨ kuia aadít ingādííto te ánantíi ne oa iō davi ka í kantio ne o ñāꞌ tu i dávi o ngō ne amane ñaꞌanákuntiee nko ñꞌnakuntie nkoí na neꞌantatɨ vaxiꞌ a ma ne kākuntaa kakuntaá ci nee neé kantaka yoó ne í na ne kakuntaa i amane kāíkaio davi ta kainákaꞌan nko ne te kōó davii kaínadama ntui nákaꞌan nko te kōó davi juliú ne dɨ kakakuntaa aa neá ma neꞌa kakuntáá peru i i ngá ne kunaka no kuntaka nkō ci. Ekūnáꞌchi ko ntií ka ntíí ka kanadama ñoó ne dɨko ne kuꞌɨnáꞌa nko dɨko ne kaiñe ntú ine ñaaí dɨ kajꞌ ne kɨ́ɨn davi kíka nté tun ngo ví ii ika ntéetun nko ñoo inataingodii itatá ne íka nté tungo dāvi xí i kai kɨɨn ño jaꞌa né kɨɨn dii davi ci dɨɨ kādama dɨ kākainakuꞌntéku inadama ntui ne dɨ ka dɨ kādama anehééna ne kuntéetun nkokntétuno tuku ama ne kakuntaa kaikakuntáá ne akdɨkuo nitúno né dɨkuo ne kaóꞌo yó kakui ci īō davi ña i ka áma neé ña kakuntaꞌa pero ni módkdɨkuā ne da meꞌ í kunachin ngo di ntíí ka canadama ntui ñoo marsú marsú ne ɨkn ikanāntíi ikanantíi chí ña ne ikanada ma scūdi vi ābril vi abril diíngakanantíi dí e áma kuiá dɨ i ña e ña te nuu kuikuámá kuia ne kakɨɨn davi ámanep mi kuéꞌen ci kanantíi ta ka kuia inɨ́ꞌɨ ntɨꞌɨdé neꞌvá chi í kaꞌni vá thi í kaꞌni ne vái dɨ kāváitún ne váti nɨkantóꞌo i kaꞌni váda ne xíxi vada dkvkanadama kuia jaꞌa ne ntii kuia kɨꞌɨ kací ngo veti ñoo vvi ntɨꞌɨ kuia jaꞌa. Kane kuia takaíka kaꞌan go nerú vi fēbrerú vi marsú abril ne kane ñooñoón ne abril che inatain nko itata veti ama né kanantívi ama ne dɨ kakakɨꞌɨn ndavii kakɨꞌɨn davi ve kaíkakɨꞌɨn daꞌví xé ne dɨ kā vóꞌ yo viti dɨ kane vií de ñuꞌu vi deñꞌ mí na mí katai nko itatá ne dɨvi koꞌ neꞌɨn kene i itún ko cí ga ne vóꞌyo vóꞌyo cí te ña kɨꞌɨn davi xe n ane íi chíti ñuꞌu ne ñaꞌa kiꞌene itún ñaꞌ kene itún ne kaikanacescú daví ñaꞌ a ñáꞌa kákade diꞌvi ate tai ngo doko ntíí ne ñaꞌa akade diꞌvi veti dinga vꞌa né kuntétun nko dinga vaꞌa ne te kɨꞌɨ̄n davi abril ché ne ka ne vóꞌio ɨn kene chiitún nko mayú a mayu cé ne kanantíi ma ché ne kanantíi ve scu mayu ché vi véintɨꞌɨ mayú ne vei juniu juniú ne dɨɨ kā ama cuia ne íkanagee davi veti ama cuia ne ññaa kakɨ̄ꞌɨn davi ina íkataainí ngo vi tsi te ñākɨꞌɨn dáví eíjo l ñaꞌ ñatu itún nko neíka ntoꞌo i kaꞌni pus ikantiō dāvi vei juliu juliu ce í juliu ché ne i ga inákaꞌan ngo viti te te nāntíine íjo ñaꞌ ña kadiꞌvi. Ika dē kuéꞌe ni ngo viti ña kadiáꞌvi itúnko viti íka ntoꞌo i kaꞌni kanete véi te nañēe davi juliu ikui xeꞌ un juliú é n íkadeni ngo vi í kadiáꞌvi tún ko ci ikuntuku xoko itú ko juliu cé ne aíkade ni ngo vitsi kadiáꞌvi kadiáꞌvi itu ce veci amaáꞌnu ña ñá te nuu kui kuia duko ikɨꞌɨn davi ama ne kakɨvi ama ne ñaꞌa ñáꞌa kakɨꞌɨn da ve ni mód ñña ñuvi ngo ci īó ñaꞌ kasekú kuéꞌe véꞌi inga ne āgostó abgostó ne míi mii tájin neꞌe ngó ne te csī gan ñaꞌvi ntoꞌo ikaꞌ ní ne agosto ce ne io ntɨ́di iō ntɨdi vēchi kaiñaꞌa neijo l ñaꞌa ñaui mete ntio káju ntɨɨ nia tu intɨdi i ñaꞌa ñaꞌkakɨ́ꞌɨn dâvi ci ɨn chi í davi xe é ntio davi ci kantio itata tokoo duko ne kadiáꞌvi itatá ngo veti te ñaꞌ kɨꞌɨn davi xé ne ina inga kaví xi ñaꞌa ñꞌñaꞌa nīꞌi ntɨdi i káju véi vei setiembre setiembré ne setiembre íkantꞌu ikúntuu kájin kuntu kain ci nañee vi n nañeé ne ñꞌ a ñaꞌakadiáꞌvi m míi kanteé di ɨn ntíxi ngo ne míi kanteé dini ñaꞌa a ñá nga kúꞌxe viti ikade dañu kájin che ñañi ikada ne. Véꞌnu ne mete dií ne ne ne iníxín ne cí nga ci kukaꞌan nuu iní nkoña ñuvi ngo nevéꞌi inga ne véi setiembre ōtubré ōtubre veꞌiku otubré inga né mi kueꞌen ja íkuntu kajin ōtubré v otubre vti noviembre noviembré xíá ními kueꞌen ja káꞌin vethi á má kuiádɨ xi ña te ñá te nɨɨ kui kuiá ci ta ka ama cuiá ne kanāntíi amá cuiá ne mi kuꞌen ci viin ki noviembre xíá ne íknu míi íkuntuutaꞌví dií nɨñɨ vi ínakóó di nɨñɨ inakó di mii kai kagee neꞌ itú taka inakāꞌan ngo te iō davi ñá ɨ ne dukuā nē kaneꞌe dkua ne íiō nɨñɨ míi iō nɨñɨ íkuntunko taꞌvi ngō di nɨñɨ ce nōviembré vi véi disiebre disiebre xá ꞌn ja mi kuēꞌen ja víin mi i víin mi kueꞌen ja viin ché ne ia inga ntɨ́ꞌɨ kuiá vi.